Эҳ, бародари ҷон, шарманда карди! Ман имрӯзро дар ҳақиқат фаромӯш кардам, вале дар дилам будӣ! Табрик мекунaм бо тамоми муҳаббат! Илтимос, бубахш ва иҷоза деҳ, ки инро ба тӯҳфа ё шом ҷуброн кунам. Ба ту ҳаёти пур аз муҳаббат ва табассум мехоҳам!